Bhi ibhiome so wegha bui lade erie eso ronia wel ghi tian wel wi an ghe buwel yanlu ewo gha lughe khian wel ti- an wel ghe omon lare enuwel yena odero lue nuwe ya lue-iwina wel na luuole li kpe-va-kpe-har wawana wel bhe luo wel wel bhe righo yekpo ya dadebule wel gha bie-akhue ibhiuwel yan loya oni ibude na rie ni ibhokban buti ibhokhan eso ro wel nareri bude ni an eyan-rie ewel ni yan bho tare ole yan se oghai zekpe bhodalo odor kere wel ghe ibude nuwe riena ode-ote-or egheri ordor gha tie e o imhalen emohon ne nor mhan na tamame egheni demo-lelen mon gha rio-bor lele egheni ofo egheni eghe khian egheni ogha tie imhanle imhanlen oyanghi gha gbe egheni owel eghini imhanle igha lele-ono de ni sister tamame egheni or nenokhuo na- tamame egheni igha lenonodena omhan len egheni nor yar lelenode ya ze- bhi-okpia bhe- ibhioma so bhe ronia wil weke yalue iwinu eyan lue ighi muo-khuo emu lawowu egha sabaya gbo bhi job ri ere akhue eyi job eyi fie or eyi-ohilumhon eghai yarie ni-ghoni re erie ne nokhuo ni ewowel agbonfo. Ega ghi re edi ukpu ize eva ukpo e beans eva ese bhi kha-kha ewe agbon fo ani uwe yanyah yin eni yumhin so tor oni uwe yan ya bomon nuwe yan bhe sob nuwe yan yo ole uwe yan yakhi on kpo mhan bhagbo eso ro nuwe yan bhe buolude egele rie ege lekpa eya lue iwina eso ro ekpa eghi la school egia ina lue ebe egha lue ene bo ni fo enokhua bhi eno khere se edho yi ene ude nuwe bui yan le ewe eni okhu one bui yan ude eni okpiana bume de oleshie mhe na yi eno webe na esalobua ya kpale oboluni me osalobua ole yan sea-se odogha yere eghe na ya buode eneyan bherie yanbhe rie oo eso ro eni eyan lu ole ya se ye lu olesie uue nadho kere agbon na ghi dho ria ibhokhan kere kere nia eye gha lue yahoo negele mien we ghe egha mhe emi igho ni eso egi yo mhan lugho eso eyi iyila lu eso eyi eriyan lu eso egbon mhan emula-oha Wel lehe ef-ghore nayan ha oni obagba okhor kho mel mo lewel adomu egbene doyena nia omhan oaghi domu eghai dueno mhamu fo eghi tie nor mhan nor yan nor mhani ghe oo ghini gho nuwa yamu re ghinigho nuwu yonha eghaha nigho ni ewel ghe giawa yan ya mue ni gho ni fi eya muye ya mue ni gho ni fi eya muye ya mue ni gho ni fi eya muye bhanani <hesitation> eghai hai nighoni fo ekue bhoni nia agboni anye oba huma nanu mie ghe ewu bhor khor <hesitation> ate domu elota elota domu bhenede ghiyenania omhan olagh domu ooo but oselobua ghi dor guan yu wo vien wedor kere otaghdor ladian wel na gha zehon wina zewe enotani wel gha zehon wina zeme ghele but wel nagha omhan na zeegbe mhin negbele gien wel gha henota ni wel ya nor odo shi okhon re oghai gho khon re odo la egiomhan khere nagha zigho yi oghi yagha zeyibhor ota nor bha yagha zeyibhor ota nor bha supose nor yata nor ta so ebime tanania wahebi metanani igho bha easy na khuan igho omhan kue migho ami gho edobie enor nekagha mhe gho edobie enor mon nia bieni edor keni ghoni re enor moninia emhale baya hustle ni ghoni tee emhan legbo nerian la wel gha dor gho norni oyeko khor wel <hesitation> khowe ukpa kpa amie wel agui obhiye bho bhi ye ogui pastor bha mhole eko gu but abhe gha gui abhe settle enezor abhe settle abhe tah bhe nor khere abhe muyo tor <hesitation> ebho nehuma ekpo arere mion elemhi nor kpor and of 100 wel kere ghe eva kpa olehuma bhor Will buo-ude wil koto gha buoude wil feko gha tomale eenayezota ena yugbemhi ta wel gha gbe okie worst wel gha gbe okule wil feko gha buo-ude wil feko gha buo-ude wegha zebuo de buoude ofeko gha hon ogha ominenuma nor kaluo emhie keke nor karo khor nor kala ofeko gha zobo bhor before oke do mie ghe emhi hiaree odo kamu yaze bhi omi khuo bhe wel gha bui ande wel lawawa ehon eghalufo eya teta yokpia wa egheni edo mueko emure eghai muenekoni refo opara iye yan ghi gharor eyan miu kpon ya muo mon eya miu kpon reyor mor eyan migho ya leba egheni adogha mu gba zen mu gbo so wel ghe ni ona shie ona shie ona shie ghe ola ghe bhe gheni yagha khian eghe ne nor mon ni yagha lagha ni ya beyohere ni bhadasughe wel ni yom bhero mon ote khere unwell ya tie nor morni wel ghe enu wel yena ode ro omon lawa ghe bekhere nuwe ya lu de iwinu nor yalue winu da ischool wel yan yo mon yan zighe nuwel yala ni school ni erioweghi tamenor morni esoro nia emhale se bie esuo mode omon gha re gbowe yu kode bhi eyan gha ghele Ewe owo lue ese oghare tihe nomha bho deleoo tihe no kpia tihen nokhuo omhan concerni elan eneyanseye lutai oleyan lu ebho debano mhani egha gue nor mhani khon edeba nor mhani egha gbe no mhani wolen wel ghe omono weni ole rahu ole mhan lue mhi ese oleti-hen ne nor mhan nooo wolen wel ghe ole gbe the weghai yalu wel debanor mani wel gha gbe nomeni nor buenor moni ude oba gba bhirior omhan gba oluwe ya kere weghe ebhoso nia egha rekere wel omoni <hesitation> odefiu kode bhi ona mhico oria owie wan eye guan yor egberale egharie gie-rie bhe nor bhe tay dia omen oghoruon kpa agbonhia rere ko biomo okeke wel gha kere oman ogha defie be huma wel tie omon ebuwel lu na ejuma nahire enebho nuwel lele khiana ejuma hahagianyere eyeguian khian eyan riawua ewe omha ria mhan omhan owo ria-mhan ebeshie mena wel omha orio mhan wel mhana lelo-mhan ne huma wil yan wo do huma wel na lelo mhan ne huma khian ese nomhani lu text oluwe ya be gha lu eluweyabhe gha lu wel gha le le bho leku Khian ikhu wel yanghi ghale olesh wel nakere wel nia ghe wel a gha dan de ebho nuwe lele wel nu kere be diahe webiegbehian wel gha kere wel ne nan sa riyobor nor wel lenina wegha kere nayan saber riyobor wegha gha guali lo naira wel ghare gha guali lo naira eyansabor rienywel wel bieghe nahagiayere rade emhen yobor nayarieruwel ebhosoro eghu shi moro egho shi-shi ga wel wel ehima nahire oyan riawe <hesitation> uyimhia eyaguare na khio kpomhan igho nuwe ghi khuan hia wel rie ri shi moro buwe yan ya khi okpo mha he eyan yuwel khio kpomha oyan yuwe ria but oghai dozekpe bho dalo wil wel e o irio amo doma me mel mhan len egheni ede aghi Uwe gha fo uwe miss uwe gha dofo uwe gba-gbmhe uwe ghad-afolewe tihen mokpia uwe tihe ni okhuo uwe bhonakhien ayo nare ehon ogazekpe eniayon odo-odo odo lue mhin <hesitation> namienwe odomui emi ameyielaghe eniemiememhe emheni khumu eni ayoni ole yaghi gbi eni omhani ok uwe bhole emhin huma bhuwe egbe uwiya riobun nakhine uwe seye gha lo gha ze kpeee adokere wee oghi do ono <hesitation> mem mhe yuwe egbe emia mhan nuwe yansabo gbe uwe gha lue egeni uwo ghi dho min me le bho obo uwu uwe ghi ye egeniywe yan ye sabo suruiue eni emi mhe ni den ona bhe gha yi we ghe olbh wmon eso ronia egha ne uweie wiyan yeera euora erine gua khun equa eren orie ori bibhe eno na noti hen lera no tihen ni ye. Uwazeren ole oria uwe na ghe gue bheso guani, eyahono odian bhi, eyukpo-kpo kaiya echourebi eyanlu, ole yan saye lu ude na buna, enume bulude onahon egho naghon nor, enum bui ude omhahon, obhe yaghakin irio gha no, uwe na mue ghe ebho eso ruo, uwe gha wi-yan gha guiwe yan khion se egehe whian so, eso we uwe gha retuo mi we ghe eri emhina ghe ruen ri eyan lu bha edegbe ole yarise yekhose irio gha no.